sagalen ijoleet kananit malsun oorumai sagalein diid kanan kun sagale ijoole faaitumu, sagale at feet sagale ijoole fait oorete ooru gabaabduunen itaanan mal atin hindakabn oorete duub sagalen biriai, sagale biri malat ooreteet ijoole hingeetie, ijoole duum sagale ooruma tan itdoorgeni ta duukaa tayu unumlakisen